No kalli restoraani ettekandja piät olõma tingimäldäq väega viisak ja puhas ja soovitavalt ka illos. Ja noh, ilmselt piät ka mitund kiilt mõistma.